تحديداً ما إذا كان العمل الفني جيد يعتمد على عدة عوامل ومعايير, منها التجنية والمهارة, يتم تنفيذ العمل, وهل يعكس مستوى عالي من المهارة في الرسم والنحت, أو شي بشكل آخر من الفن والإبداع والابتكار, هالعمل يقدم فكرة جديدة أو يطرح موضوع بشكل غير تقليدي, الإبداع يمكن ان يكون أحد أهم معايير جودة العمل الفني.